X̱iꞌk nak pintur uguná lidzná nup <hesitation> ti bot uzuná lox ugu- uguná tiner uguná pintur uyotsu tib tib bar këná udziyná xka lox dzekna lëꞌná uzula diꞌt gia nak lëꞌ ga sdzënná xkaler lo skaler xiepná dzekna xiyu tind yu uguná xguná tind yu ber tiner c̲h̲unn- c̲h̲unnstsiꞌnná xgotsná pintur, ga dzekna tib kwchar guꞌn nak guꞌn xka xiu pintur yu gunu këná y después dzekna xloxla dzekna lëꞌná kë idëꞌ bot, ber lëꞌkga tiner këná bot idëꞌ ñaná par idëꞌ pintur, saꞌnda diꞌltsa idëꞌda tiner ñama, lëꞌ gunu sdzën pintur.